Raha kiva ndreka zao an, izy raha ohatra hoe voadona na voapositrana tomobilina na moto an, de hoe misy raha sy manjary hahazo anao, de akeo koa ilay hoe: raha ohatra hoe: izy ilay miambin-tanàna iny an, de hoe azona hoe voahodikodinan’olona ny sainany na hoe zakain’olona hoe ataon’olona fandrekerekena aminà resaka fiambenana tanàna de zany zao karaha hoe hevi-diso aminahy.